أني وظيفتي أشتغل كمفتشة في وزارة التجارة، فويش نسوي؟ احنا نروح الأماكن التجارية، نروح المحلات، البرادات، نروح المصانع وجدي. ونفتش، نجوف اذا هادي الأماكن تستوفي الشروط اللي عندنا في الوزارة، اذا يتبعون كل القوانين وجدي.